<noise> m mai anamnoi mmai anamnoi narəg nam noi təri sunsan m mai anamno sha məi fen məi noi nam təri swo aku zəg məi ya dad ibəg kurəg nam noi ku. tag məi avəri. Avəri hah a hah arə nam zimpah avəri hah ahah a rəg nam za kim avəri hah a hah nən nam za'a a hah rəg nam məari, a hah rəg nam yiribinu bu nan təng fa fam nah wu akuh a zim a rəg nam re. Nshe a nan noi zakim n namnoi yiri binu noi zakim mma bəi n dəg avəri mpuru avəri mpuru she m ma kyakkya hoo hini ba sigke be wah rikai n gah gah hoo kai ama duu piru rəg yei ma jon rəg arəg nad ba rəg səb be bəg nai noi bəg be ke dad mma be ke da. Ba rəg səb bema bəi kad rəg nai noi bəi fad rəg a tag bəg be abəg rəg səb wo yei bə rəg səb be she sansan m ma səb hoo rəg aba kpagkpag, anad adənibu arəg gbah binu m pəm pəm pəm ho be she kai aba kpagkpag. Mma pəm hoo rəg anad ho yiri bu daun zakim m ma bəi a jag tagh, ma zim a dad noi ma zim ake funikau nənre nəng bəg bəg rə ya re dad aba kpag kpag nəng bəg bəg rəg jag bəsan she nəng ma tag rəg tag tag be nəng nəi rəg yei nəng kan ye ya kai be zən ma ked swab yei nəng kang bəi n bəi jag abe nəng sibə yei nan nən ma tag tag tag hoo ashe yurəg apa kpakpag, nəng dəg za'ah n waa re be wa ri budin ma sidyei təri nəng jii. Nəng ma jii bəjiu ma gbah nəu wah rəg nəg sa kuramam usuko bəg gbama a ku yi nah anən sa bəsaushe noi na re kwar bəg she yi bəg fen yi noi hah jiri a i dəg i pan asunpər i pan tai nənaba kpagkpag. A ma namnoi, norəg. whad təri a dəg n rəg jii yei ke funi kau a dəgn zə rəg hun n rəg nad ba a rəg hun n rəg meb dri wuri n rəg nad ba ama zod hun a whad jena wu bai tanu bariri ama zəg hun a hunho bəjiu zəun a kəm bəg a nanihobəi ake funikau. Jiri anəng dəg akəin hah a hah ma bayei məng nəg rəɔ kad na bovoni anən hoo ashe swagyein rəg yan na bo ye n rəg jii re sid nəm dau ashe

Tasa nəm dri zən gbana wah suana n ho tag ke jini n bəin bəi mənyiribu nuru pena swo she ri gban riga n swab ra yei. N hoo yiribu n hoo mənyori n nne adənobu nma pəmyei rəg gbah hoo binu kai jiri a bəzəun ku bang məng yiri bu amhoo wur jini she məng n kah pəm təri yiri bu ba she n bəi gud sanu wah sidyi she kenəm yengh vengh. Ba ma bəiwə nəu dari məi bəgrəg sha sa, n dan wui kaimpər sa bəsan hah kuyi bəsau sai nəm sansan dan bu zakin abu bu zakim a hoo tag ajini kah n kah pəm re adəni buyei binu zəun ba ke be wah ri məng zakim dwag dri ri n rəg ken dəi nəm ja'aa bəg ma wam yei bəg wui kai dari mpər hah san təng ashe inda abəg zəm abəg rəg nam noi. Nshigaba bəg namiwah n shi gaba bəg sai dan ashe jiu zəun ma bəng bəin sa. Jen sid ha a ma kadbo kaw məiri a rəg dəg nuru simpa rəg gbam kab dri sara arəg dəg nuru zakim ba gbamkab dri swana. m bəg agunpər nan təng nəm bo funikau məi n rəg nad bu jiri abəiye pan funikau bəg agunpərnan təng she ke funikau məi ri n rəg jii bə bəg. Nyi bəg mare kai azəg ma zim təri n hoo jena jena kad tanu bari təri nan təng ban who bəg kad she n sa bəsan zəu a bəg rəg whad məi asanu məng noi nami she ne, ni ma zəg bun zəg mun rəg nye whad bəg bai tanubari nma zəg nzə hunye nad bu n ho bə ike funi kau, mma zəg nzə hun n ye nadbu peu nbəi nbəi pyak bupeu ake funi kaw mma pyak bu pen daya she pu pen rog paa ishe nəm shirr ba ma bəi kad ke funi kau məiri bəg rəg sa shai shai bəg buba m pyak a ke funikauməiri bəg kah rəg woi sanuwah təri. She ne n dang re yi mare ane ke funi shi umen gidaun nəi bəg ma sigbəsau sanu n zəg yiwu n rəg whad roo sanu a wu gunpər re ba anamnoi a wai noi nami san təng. Mare ba rəg sa bəsan sana əena ba whoi who n rəg sa bəsau sanu jena bəg rəg nam noi, bə rəg nam noi n hoo yiri budiu rəg kin təri bai sanu she wab ba ri məng mare kai bəg ma hoo konkon nan nan ake funikau bəri mare bəg did ba ke bəgkini bəg mawoi danashe adiin pan ba kini bəi kai mare bəg bəg zim a bəg nam noi dan ahah jiri bəg dəg yiri bujin ke funikau məng awu ane ndang wui anam noi məng re noi mare kai daun beshin ye a shi ake avəriyiri aba kpag ke le hah ri a ke tain nəu koh ri aba kpagkpag hah noi pan hoo asunpər ri swag re A ya dad zəd bəri whain akəin hah a hoo jena wu bəg ba sid funi kau ri aba kpakpag n hoo das ace pini n yabo dad n jag noin nami. Nəng gən swo jiu sid gid sid n bəng bəng rəg vuwa nəng ho yiri bu jiu nən hoo bəi kon a zəngi nəng hoo bəi kon rəg nəng woi sanu wah a kurumam yina nən ma kah hoo bəu kon dau nashe nəng sa kuruma usuko bəg bu ba a kuyina n kah ma yak nəng swoi wah n hoo swag yei jiri kai məng a ma nam noi n swag swaibu bayeiməng, nəi a sa bəsau a repini, a nam noi she ama bəi a wam hoo lai swoi kai n hoo rəg swag jiri a jiu a bəng rəg bəi kankəi a bəng rəg bəi hah n kang hoo ye tag a dini, n ma kah tag a jini rəg n dəg a wah nan kab daun inda n hoo swag she. A kah fam məi təri n rəg yan na keyei n rəg sa bu jiu ri re. A kah fam məi təri n rəg za na ke yei n zəg ye hun re, m ma zəg yan n zəg ye hun n hun zəg bəg zəun san san zəg bəi kad ake fanikau, mare gani gani u bəg hoo rəg ken n rəg nan bəg wah ri she anamnoi hun gani gani nan təri ba rəg ba bəg rəg sa bəsau n rəg nad bəg bai təri ba kah a bəg hoo rəg n rəg ken jiri je a kena ma fun bəg, bəg dwag kenu bəg wah ri sid yei təri. Bu ba she mare ane a ke funishium ba kpagkpag bərəg woi təri n kah rəg woi sanu wah təri i rəg vak na kuruman jiri kai malng a ku jig hwa mare ane voyei. A ku kah yi mare gbama wuidri ri, a ma zəg kunnoin n bəi kəd n jini n zəg bang ake avəri wui jiri a wah wah wu a rəg bu wah bu yiri wah nan. Yiri ba a kurumama rəg yi wuh nan kənhini. A ma ziw shi re bəzəun wuin a tag abani wuin a a sabəsau zəun məng, wuin a gunpər bəi akəihah abəg bəi dəg wu, wuin a nəng yak, a nəng ye sa ba baibai a bak na wa ke toah iba wui kəi wu huu təu məng. A nəb dri təri ke ke ba arəg nad kuruman kah dang woin kurəg hwa wu vo yei nəb dri jini a kah ma rəg wab mpəri təri, a ma dəg bu təri ma nan nan sig wab agunpəri, mpər zəun sid ke yei ku nad təri a ma pinu wah puu wo məng, bəu ma puu wu təri ama dəg təri ayi wunza wo ri akəin hah kah ku ba a yi ku she ku rəg dwag ku rəg woi na wake n rəg dwag re akəin hah kah kuma yak ku ye wab mpər hah, mpər ye wab mpər hah a hah ye wab, swo nəng sidi sid sid n rəg woi agəu lau san bairi nəng wab ho dri dan tag a shii məng. A she ba rəg gbah yi a ke vəri yiri yanzu jiri kaiməng i wab agunpər məng i ma rəg was agumpər təri buba i rəg sashe duka kuruma rəg hwa ua yei n rəg yi yi a san san ri i kan vak ko ri akuyi nah yi gbama wuidai hah a ku sa nayi buba rəg sa hah a wah kan na yi bu ba jinai. A ke funishiumen a ma rəg nad bu ba azəg mpəra zəg ku rəg kad pen ake sari ake bebe wu h ri shi ne kurumam kurum rezəu a zəg ku kad re pen a ku puu wu pinu a ku yi wuba san a ku tas wu jiri ajirai a baibai ma rəg bəi, a kutəd zəg tad non non. A sansan a ka zəg yi wore be a rəg nah ye a mbəni a wah gbab yei jenaza wu ma bəi təri a kah yi bəg shar a kah rəg wab bai akoin hah bəg ma zore men. Bag ye nad ba arəg wab bəg dau ashe. I rəg vak nah wah ke n fag dari noi nami təri sosai njii na ni nrəg ken re hah, bəjiu ma bəi ba bu noi a zəg ku n zəg du a ke nəu n jii a wunu wu tag bai ri a sa kurum usuko yei. Kah ma səi a rəg wab agunpərayen a yen zəg n zəg nzəb yi ku ku dang wuin ko sa wu usuko rəg suko a ku sa she kurumam rəg yi wu ataó wah, kuma kah zəg ba nzəg nzəgye mma zəg ye sa bəsau ri kah kurumam kah rəg wab re ku ri. Irəg vak na wah ke a kurumamsa bu ba i rəg nad hah a ka puu na yi pinu ri. A ka puu na yi pinu ri i nam na nji sansan. Dəi ku rəgi, i rag vah ko ri aku weld na yi miengh, miengh a ku kah rəg wud yei a wah kan yi miengh ajinai bu ba i hoo rəg jin ake jini a wah kang yi ba san san abai bai ama rəg kad ke yau wah ri a ku təd zəg tad a ban a ku zana asansan bəire. Mpər nad a jinai jiri a ku rəg wab nəu, a kurum a wah hwa ku vo yei. I bəg bəi shi beshiu dri shai beshiu aveun, beshiu jau kini kama ashe ba mare swo koh irəg vag a ke tainəu yi i kah sid sa na nəm gbam, a wah kah wab ho mare ane aba kpagkpag vunri ashe ba i rəg nad. Wunza yi zəun sidyei ku sidyei a ku a namnoi ku jag wunza yi zəun sidye ku anamnoi. Ku mam yi a asəu, ku yi swo a ku nəri shi nyi kai noi namri məng Mpər zəun bəi dəg jawa, n dang ku wuin ake fanishiumen a ma she ke funishiumen n namnoi məng feri wah bayei məng a ku ziw a ku ye mag noi nami, ku nəri shi bashe wuin ku zimna ba bəsan sanu, wuin abəg yi ku bəsan sanu iri mare swo koh sanu ma mon rəg kuma yak ku ye hoo adoji'a n bəi yak. Mare swo koh ku hoo adoji ma zim adoji adoji she fad pam’ dri zəun məng, ko pam’ dri pena məng n ma bəi swo a fad kinnan pena sara a hoo gbah kai ku ma bəi sa kinnau pena sara a hoo gbah kai adojina vun rəg. Mpər she bəi dəg ku n yi ku sher wuin toah noi a rəg awoi hah san ri a rəg ho adoji təri ama ziwa men n namnoi gbab bəg a doji wu nəm funikan wuh rəg ked nəm yemah n rəg dəg bujin a bəg rəg jui zo men mən ye nad be nah wu kyak a ma kyak rəg jag bəg noi hah nam'i nam bəg, nam noi adag jiri kaiməng adao whad kab a ma nam a dao rəg ba a ma bəi dəg təri ke adao wuri a hoo nuru nəm mu hoo swag, məng u hoo nuru nəm u hoo hun kai mu yak məng uye nam zakim ri. A swo məri bəgh ma bəi rəg swo bəg rəg pan sanu ntai. Uhad kani a rəg bud be bəg ma bəi bud bud bud hoo hoo dari she kai n hoo ye kan ajini a bəi she n hoo a dan she n ho ye tag ye tag tag tag ye kan ajini m pəm za'ah a dani bu yei mma pəm rəg binu ba sid re ye she huu rəg funi a rəg sanu zən zəu zəun rəg fad pen sara n mon ya dad məng swo abəg sid sid sid in rəgya da a dao gad n hwoi rəg adao gad n whoi rəg n rəg jag tai rəg n ma rəg shag tai rəg anad adə nibu agamah jiri agama ku bang nəure bu ba rəg tai tai she <noise> məng mma pəm pəm pəm pəm n gbah nəu wah vunrəg mpəm mpəm mma gbha nəu wah vun rəg, agammah bashe ma huu vunris adao jag woni swo sid n rəg demg wui bəg vəg kad sanu tani ashin ku jagadao a luhamb rəg, ku whamb whamb hoo adau she hoo kon a zong mma dab dab, dab re gwo arəg woi ku dəg nuru dub kinauzəu ku dəg nuru dub gbanawah pena kina zəun ku dəg nuru dri zəun kuma bəi rəg ku wui toh kurəg sa yeri'a jiri a kəin amaru ku gbah kuməng ake yau nura ma zim dbu ko pena ke aku dəg hah ku dang wuin n hoo sunpena n hoo rəg ya hun kai n hoo dub n hoo rəg ya huni kai n hoo dub n hoo rəg swag jiri nəu jiu kau məi. Sunpena a ku hoo rəg hun she kuma hun rəg ku kah ye nar adənibuba hub nye puu be aku rəg nam zakim yei. Ku ma nad adəni bu ba hub ku ye puu be a kurəg nam zakim yei kuma bəi nam puu be zakim rəg ku kah bud re wah bud bəg kani bu buri ku ma bud bud bud bud bəg kani bu buri she rəg ku dad agun pərba sid ziw bəg ku ku dad kuda bəg noi bəg wuin noi dadri kuma dad bəg noi rəg bəg bəi fad ake dad ku tag bəg be abəg tag ko bəg tag ku be zakim she a sid dong jin zəun jiu pena ku rəg nam noi anəu rəg təu bə rəg nam zakim anəu rəg təu bə rəg nam zakim har swojid sid sid n rəg dong wui jin swana a ku rəg sa she ku bən yiri bu rə nannan ke funikauri ama bəi a rəg dəg adao, ama bəi arəg dəg yiri zakim ba ma rəg wud re shin jenu bəg ma bəi bəg whah na bu re funikau'ari n ma ya bəg ye wud shin jenu ri shin bəzəun ma bəi abəg rəg gəb a rəg wab ləu jibə ku rəg ya. Bəsau bu vo bəsau jiri abəg səb awah wab liu ri aba kpagkpag agun pər aka ziw akan ya təri ikah vak ku avau təri akurumam a wah sid yi ku gbama wui dri ri. Sid nəm dəu ahe ku wuin mare ane noi hah i hoo kon zong ihoo bəgkini yi dri ikəəvəri inam nəng noi yi, avəri a wah san ima ho butag ke vəri kurumam vəg puu yi pinu idən n who ho yiribujiu n hoo rəg konazang n rəg jii <hesitation> awunu aba kpag kpag rə zau. I rəg vag na kurumam ri a ku kah wha na yi vo yei məng i dəg daun ahah inam irəg bad nas bəg məri jena ze məi ba kon hoo ha apa kpagkpag abəg bəi i shi məng i hoo bəg kini yidri məng shi i yi indaa rəg nam noi. I puu dari ba kah nah ye yak ənu ma bəi rəg i kah rəg fen bəg inda bəg rəg san nam noi she a bəg kah nam jiri amaru a wah ku gbah ke tain nəu məng.